Ny fietsempo io <noise> no mibaiko ny eritserisy sy ny say lafa io mikorota da mikorota ny say, mikorota ny eritseritsy. Io avao koa ro anisany mibaiko ny fahasalama. Lafa anao mieritseritsy arety avao da <hesitation> marary anao zay. Ka i fietsempo io koa mamparary. Maha voan'ny aretim-po.